هوايتي المفظلة هي تعلم لغات جديدة، طبعًا <hesitation> لأسباب كثيرة جدًا زي اكتشاف ثقافات جديدة وبردو زيادة فرص العمل، لإن معروف اللغات الأجنبية تفتح أبواب جديدة في سوق العمل كمان توسع دائرة المعارف، وكمان التحدي والمتعة إن أنت تخلق تحدي ومتعة كدة ما بينك وبين نفسك في تعلم لغة جديدة، وطبعُا يشعر الشخص بالإنجاز كما تعلم.